Ngniti ngnima, gnamma mu la gni nini, i foone funghlhan funghlhanne idika féémo: nféénangh nuyu bané ouyoum ouyoum ouyoum dété- détéénemé ifu dhoo paavurong. Ghuna ifu rundu nini mu ringi gni nini, mune mu roome dorong mu yick ifoone funghlhan funghlhanne ignan téékine bumo. Muna nfé ngnitima mu ringi gni nini.